Nratonti chin kitika ta na kannri chinti ta kao di'a, ta kutoni initita nikan nikan ingati xhín kitigan ta ni xane initi ta ngu ni keti xantí chí nakannri ña naketi ña nakati vee ta ngu kuanti ujum.